Amasa iyi bokwu mefai mu kudu kole gba aku amasa onzu lanene mba ta etewumo onzu lá nene mba la anywomo onzu la nene mba la ukpo walewumo mbule gba aku enzu mba boku nyo bo enzu mbole gba adasukp aranga clombo mowule enzu mbale gba omanyashi daga murifonyo nji mbanyama nji ba oyi nyo mo bokou nyo yi madada yi bokou nyo yile ukpo wu bokou ewoeji ewo oshi ngignana mo kudukole ukpo unene mbalawumo amasayi utameyi bokour ime menayima meraiyi bu meyenyi meme izoma me yeyi menba izami izoma meyeyi me zumbeshi me izoma gbaiyenyi amasayi gbame mbaluyi awu nji ba onene adami efiyo eneme eyifo le me mba mooto mbalba amasa iyi boko otame awu iyen gba ba iwame male eneme mba la adame oshami kanzu ngashi esh ishembo gba ba meyi memama le gba kiyi meguma ememe mba me ngamba la ene kogba me aku maishishi iyibokor eneme mbala adame ba oshimele